Ike mara nf, ifu rumeh nneh ndumi ifu eh kanor ikep ouen arear nshijayen njema obio chot ouen nne week quueni so obiobio iFai wor ibob nne, ebob nne den mfene ren. rushi ren asasam umang nne uje rene oseh ouen nneyene week onia widot ameh odour mfene eyen itoh weeh eh ubock imang ge meh egbi ke ofai ikuba ofai euai, nshi ren, nje ren oseh wor nfene nshi ren, nteh ngwe nkaje ngwed meh ikunen asasanee ubineh, aka-kam ubi neh nje meh je yene mma anim ine bbi, wor ottoh ngami iganne ouen irem neh, iganne igaha nje ubai, bai neh dudu oh nuey ku du-du bene ubai-bai nne ukuba ejebar ah edubu je ouen eje-je enwe-nje bah kpor-kpork isan, ikebe nsane mmeh bah kpork-kpork nuey fene bah, nteh mfene domeh ettah ah asasor njema esen yene mfene-nna, imang ouen wor ikubai, ikubai wor imangne ishi amin mmang meh nwune njack meh nteh meh ouen wor abva akebbj nneh, ndeme itoneh nyemeh ja-jani, ja jani, ja jani, ja jani, ja jani ja jani ke ndime kpor-kpork nyemeh egwe ntagha nseme ameh orbuck obour nu yorni yorni yor ma otte je nje yene sughuren iguro ma umeh agim iyene egwe yemor adotte yene njo, yene iuake machine ereme ishi guru ereme engwe. Mma agama efu fu ke iboneh zup mma enwe ari kpod amanga ashi ouen wor inep-inep, igaha nne ma ishi kun mma jeni jeni itu enwe agam ke ntam gha ishi atteh anim nneh asa sor hu nku diahe edubu usor diahe itu wareh ikibe iwan eyen kpor-kpork abbeh den atteh Uura yeneh auoh nna aku shiga iye ari because adim adim anor mma ku ken atteh nshini meh like nmeh ishiga ihen nua mang ugere anwe irem wor asunor itu tune ajere ayeah nga ana uai akee jaga ibon zup motor or ibon eh ebon inine, motor ireme ari kuna ke oyinna abbe akuna mmeh adim adim anor abonor nsort arem ouen onor abineh aguma ka-ke egwon ke eyio wor ameh, aguma kake egwon ke ouen wor ari rem gba kpor- kpork igaha nne onor nye ouen, ouen enwe ari bere, onor uye wor ouen awor kpe ke ouen onor anep ibi biri ohen gah nne ngo ke etu ah ire inep dene gba akaya ku aye gama euia kpa kpor-kpork ago ari eteme ge imia yio kareh ari ibiare ouen nni igaha aremma ouen enwe, ashineh oseh irem iuai kpor- kpork abbe afom mma but eremi afom mma, afu ikere nne nga fu shi ouen aka bina kpor- kpork attene ishine utu bre-bre iyio wor ke ntage aku ku go ojoi anor agwad ashi wor nufu shage nni pipi- ra- idong arear nne adot wor gba agam nwor nne aje usu-sor aka adot, ke ntack abbeh affe amang meh aje ususor, mmeh usu-sor aje enwe abbeh ifu igbi itat ke ntack ifu ika wor uchi mege asai aye onor idagi, ifu ikiba wor ushi meh owi dagi ayeh onor idangi Nnimeh ouen aus wor asasame nni isay iye mma anim, nne ndem nni yeme asa sari mmeh abbeh bah uje afune nwe ujemeh yen ga gee nyen garam, yene meh edubor onor wigaha nne nga agbor kpor-kpork aseh tene, kork-kpork wen ashimi uey asah atini ateh urem nni, urem nni gu usah mme, urem nni-nni ku usor ameh yene ifu reme ouen iyemeh iyourma agad mmusi gaba agon eshi gaa ameh gubu ikem gba ikanna umusu abeh nyoung ameh utte ameh udoma nne asasor meh, mmushiba nna asasor meh ameh uje gba inep- inep ami rem gba ouen inep- inep nna asasor meh iuey meh ushi kubor nigub abba gumah arem abba asah jeni ameh usag iuari, abba asah jeni ameh usah iuai ke ntack ouen enwe ameh ushinimah inep-inep weh ibib-ibib meh ajemeh afene ague igaha ouen enwe meh ashini itameh ashini meh yen akeb ouen idagi aseme ke ntack amah wan ayour gee inuck, inuck ewe ke eyai wor idimi, ibegi igam gba ikana ashiga nne unum kane good igwe abbeh ouen echi-chigi aka aran iyewor ke agad ke okpam ayo, ikene agama ka ke ouen eh ayeni mean whike ifu iku etu enwe, itu ayene iku kake ouen ayeni, awor awan eyia uguma your abbeh na arener asai wor ke ebiene kpor-kpork adumu utu nna enwe meh aguma afu abbeh aguma awan beh abbeh amang meh ushi aguma ashi gee ama, abba ashi awan beh, ikuneh ashi gbs adot ashi ouen ichi buru ouen ewe adorn ibi nni kuno ke ere-rem, ikunor adorn ibi ire ke ere-rem. Aria ge nsort ayo irege ēni ge esort eni ime wor ke nsort, eni ereme ibon ayour na kwe achi ku usoh, iboneh aku ashi ireme wor ibene akwa ashi amang wor aseh gai izome ke ntag odornibi iworgure iuun iye uguma-nah aku ereme adorn ibi ke ntack ngee abbeh remi idai wor ayeni egima awor ikunor wor ere-rem gear abbeh amang ngu idia wor. Efia kpor-kpork amang imani ashi egwort orku eh areme aku atene ashiga eyen guru-re awor meh bum mang arong ouem guhure, sughuren uworgere imang eh adirn ibi aseh awor gee inip-be akpeh imang meh onor ugurgo-wor iguneh-mebum mmu dom wor, gbe mmeh onor wor ke odummi amang odorn ibi aseh awini ke imi, atumor young orwor adimi erem orock mmeh ameh akward orock aseh say meh wor areami mma kpor- kpork adimi orock mmeh ameh asah, aseh ouen wu remi, mma wor areme kpor-kpork amang adimi igbagha mmeh gachini ereme nne meh awor. Ayen ewe ikeb-ikeb akiba nne weh kep nne ngaha abbeh efia ga aje kubor onor akep ouen meh jay meh ke anor ikeb ouen ashi banga akeb ouen nye mmang gee otu eyen weh ire, imang gee otu kep meh. iteh mana akebi ishineh inara wumah ntageh ouen gba kpor-kpork ke emera igam meh egbi ameh ouen egbi ire, egbi wer imang wor ishi tu ouen ire aremi ke mara ouen wer ifuma ka guni ntack gee ke echi guwer igoi areme ire mmusu akpor-kpor ishi nni. Iteukpot aye rerear am mi egan oven wor abe ayere ari íbîbîbíb ìdunmi igama oven woh atterner nne unor ni bì ibe ari igama i nep theyner nne iburo asep usome awake atōm mma agoe anam îgon mey kpor kpor aquiake a gonel aih asep isum kpor pkork aquiake anap igon anap igon igon war ashìnì nne abankpa agun mme agun ethok arem mme inanap awoke mme înanap ishî ebor anap shìshìna amang anor aje aworp orsume ayo inenap kentack iteme mmeh îna aremi agbor onor adibi îrem ibebed wor gayeme îkìnep then igane abonor nisord mme ga onor bare abonosort areme areme areme areme areme inep̠̠̠̠̠̠̠̠̱̱̠ ̵ ìnep ìnep womor îgor agbi îshí egbi īfuk oven aje îtemeh eifuk ashini ah ah akpornor amang meh ashiane adorme atte won oven war asuno îren îyowor ntack wonge înirem. ífuk athok we go among mme afene îshìni íbini ovea ídangha avene îzome gee orsunne nwe aje afuk oven wor îkep îgo avak mme obîea chot ke ayen amang obiò aseme ke ojoi amang mme íshime avìa avai Asege meh asege ren ago imang meh kpor-kpork utu enwe edo-igaha nne yene mebi uguru agam ato nibi ikunor geh erem ke esera, ayen ayen urum ma ushigi adorn ibi irem, ayene uruma achigi adorn ibi irem wor, ayene uruma achi adorn adorn ibi irem wor ke ntage ushi ere, mbah agam ouen ku ushi ago adorn ero-rome irome dene ouen wor ayen ba kpor-kpork erome wor irome ouen ayenba kpor-kpork erom wor irome ke ntagha ouen okpen, okpen enwe erem wor ori-ria ameh akpen ah akpen gee arimeh, akpen ah akpen ah akpen gee arimeh, akpen ah akpen ori meh itu wor ajeh meh itu wor may aka aje ere eyerk dene, ateme mamu kuba ouen nne nne areme osume inine yeah ibia ouen eyack ifu igbed ke itu wah ameh atemeh igwa inine-nine agaga nne iuang mag igwa iuai erem, ikirem nne aje ma aje adimi- meh esege ke ntack gaa atte meh ajagha ashi iku remeh kake anor na bere enwe igwaha isan who ma, igwa isan wor yene ika asaha mmeh onor abbeh je arem ajick amang odorn ibi.